Anguya guaju yae supeva reta jaeko kua ardilla jei supeva kua reta oikatu yae oñovatu jokaipe oimeko oyo ƚivƚkua supe reta jaema jokope guƚrokarea reta jembiura jokope opaetei guira reta oñovatu jembiura jare ipuere vaerako jaereta ime yae oñomi vaera iyeƚpe reta oime mbae yae jaereta oimema ketƚ okaru vaera kua jae kua jokai retape